איך האלט אז נישט ווייל די- די אנדערע פלאנעטן זענען דא אונז צו ווייזן ווי- וויאזוי אנדערע באשעפענישן לעבן אין די אנדערע וועלטן ארום אונז און ס'איז נישט אפ צו אונז צו טוישן די וועגן פון די אנדערע פלאנעטן.